اهم حاجة في موضوع الصحرا دي اني اجيب معايا شوية مايه دول الي هينفعوني في الموضوع ده وشوية كتب على حاجات اكده عشان اتسلى فيهم هناكه